Ehe, Miyahan asama tomi heɓake laawol ngan asama do naa mo kala meeɗi yahugo ngamman tomi yahi mi laarinan hoore huunde duuɗum nden mi maran anndal haadow ko asama mai wontiri naana Sei to goɗɗo feere yecci am seini mi hokka habaru nda nobɗum woni